Zega stalias-stalias na idiomas nú-nú nia zacka, este queity-queity za runbe di un rathe ni, queity nandi nú valty pani nú este, que nú ingles, nú español, zapo zii zapoteco zy, diza ni va stalias tipo de diza nú, bueno ra zapoteco como tal, nú pat gai nani, nú chapino, nú este. mixe, nú chinanteco nú, stalias-stalias dis nani, nú valna rininu za stó za continentes ni nú-nú alemán, nú este portuges, mú chi zë, pues queity za ga diza nnanu valty pa’nan, za’pa náh queity pa rack’ve dia rninu par ginia’packa val’n, gulá val’ni runa th aproximados queiga nan’diá,